Kegae lebbi tapoji mangngoto e ato mammotoroq e yakko iyaq tergantung kegakiq meloq lao yakko mabela meloq lel- jokkai lebbini mangngoto e yakko makanjaqmoi lalenna tapiq narekko macaweqmo meloq leilaowi lebbini mammotoroq e ero aga ko okkokiq kota e monro lebi menyamenni sedding mammotoroq e daripada mangngoto e nasabaq maceq e dekke etta yakko mammotoroqkiq weddingmoha tosiluluq-luluq ko mangotokiq deq naulle tapiq ko wettu pabbosiangngi manessani leilebbireng mangngoto e daripada tomammotoroq iye-iye intinna lupoji maneng pake kendaraannge tergantung tegakiq meloq lao sibawa cuaca e